Bëko mee bajá bëte udeyar. Ţí uwínjí bëko kate udeyar, ţí uwínjí bëko kate udeer pasëk ací bí ñaan unk bëko kayeefënţ waw. Bí bëyeefënţ bunk yuŋ dí meedun kak mëntíb bul bëko kate udeyar. Ñaan nunun mëntíbul anawín pëñáak tule këmee kaloŋ ate udeyar. Yunk dí këtíb dun bëko këwín kalik cí katule ţí bul, këmee kaloŋ këmee bëko kate udeyar. Bëmankum cí mëntíb bá këtíb këwín kalik cí katule ţí bul. <hesitation> bësoţiyo mëntíb këwín kalik cí katule ţí bul wala mëntíb kabul bul këwín kací katuli mënlik ná uforësa kaloŋ de. <hesitation> ací mëntin mí kak mënwayar mëntíb bá këtíb bul bëliyëng. Kara bëko o bëko bí mëntíb bëbiba soŋ bëko cí kayeefënţ <hesitation> bí bací wuŋ bëyësal abací kaweeka këmee kaloŋ bëko cí kayeefënţ. Kon mëntíb bá këtíb bul bëko kate udeyar.